اذا خيروني اكون رسامة عظيمة او موسيقار عظيم، <hesitation> حروح انا احب الموسيقى بس ما حتجه للموسيقى صراحة، احس اني <hesitation> اتجه اني اكون رسامة لاني احس الرسم مرة يغير النفسية ويطلع الموهبة، انا اذا عندي موهبة الرسم شخصيا مرة حكون فرحانة فيها، يعني اعرف اعبر عن كل اللي جوايا بالرسم، هو مرة جميل صراحة ان الواحد يعبر عن افكاره وكل شي بالرسم.